Awamanene warna ia so na awafandele Lamatuak a. Awafandele balo'a fulak al. Te Lamatuak ka ndia te, lo warna bo de mangenggeon ta fa bo'en. Fo warna fulak so na awafandele lo Lamatuak ka neu, awafandele lo balo'a fulak ka la, teu gereja so na paken.